fimm eru látin og átta saknað eftir eldgos á lítilli eyju úti fyrir ströndum Nýja Sjálands í dag eyjan er vinsæll ferðamannastaður ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi vegna illviðris sem spáð er á morgun Veðurstofan gaf út rauða viðvörun í fyrsta sinn skólahald raskast samgöngur

fara úr skorðum og fólk er hvatt til að halda sig heima

um fimmtugt hefur verið úrskurðaður í tíu daga gæsluvarðhald grunaður um að hafa orðið samlanda sínum að bana í gær maðurinn neitar sök ung hjón á Hofsósi sem neyddust til að flytja úr húsi sínu vegna eru sannfærð um að sökin liggi hjá n eins bensínstöð fyrirtækisins er handan

götunnar Hildur Guðnadóttir tónskáld var í dag tilnefnd til

verðlaunanna fyrir tónlistina í kvikmyndinni

verðlaunin þykja gefa vísbendingu um væntanlegar tilnefningar til Óskarsverðlauna

gott kvöld lögreglan á Nýja Sjálandi segir nánast útilokað að einhver finnist á lífi eftir eldgos á undan ströndum landsins prófessor í eldfjallafræði segir eldgos tíð á svæðinu og enginn fyrirboði sé á undan gosunum

klukkan tvö eftir hádegi að staðartíma að eldgos hófst skyndilega á eyjunni en þau eru mjög tíð og þau eru mjög lítil Þorvaldur vann við rannsóknir á Hvítueyju hér á árum áður og þekkir vel til þar þetta er virkt eldfjall sem er

sextán hundruð metrar frá

og það er í raun og veru toppgígurinn á eyjunni um fimmtíu ferðamenn voru á eyjunni þeirra á meðal hópur frá skemmtiferðaskipi en það vill svo

til að fólkið sem er þarna ferðamennirnir þau eru inni í þegar gosið verður þau bæði verða fyrir sprengingunni og gjóskufallinu sem henni fylgdi eyjan er þannig að er með mjög bröttum veggjum á þrjár hliðar og hann er opinn til austurs eyjan er er fimmtíu er dálítið langt til lands tuttugu og þremur var bjargað af þeim eru fimm látin og öll hin með áverka á borð við brunasár átta er enn saknað

góð og ekki góð ef fólk veit hvaða áhættu það er að taka og vill taka hana

getur sagt erlendur karlmaður um fimmtugt var

úrskurðaður í tíu daga gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur

hann er grunaður um að hafa orðið manni að bana í

í gær fjórir menn sem einnig voru handteknir hafa verið leystir úr haldi samkvæmt heimildum fréttastofu eru allir mennirnir fimm og hinn látni

frá

maðurinn sem lést féll fram af svölum á þriðju hæð fjölbýlishúss á þriðja tímanum í gær hann var á sextugsaldri hinn grunaði var leiddur fyrir dómara í dag í tilkynningu frá lögreglu segir að hann hafi verið úrskurðaður í varðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna þá kemur fram að rannsókn lögreglu gangi vel hún miði að því að leiða í ljós hvernig maðurinn féll fram af svölunum Margeir Sveinsson aðstoðaryfirlögregluþjónn segir í samtali við fréttastofu að sá sem var úrskurðaður í varðhald sé grunaður um að hafa átt þátt í láti mannsins samkvæmt upplýsingum fréttastofu neitar hann hins vegar sök er vísað til ákvæða almennra hegningarlaga annars vegar um manndráp og hins vegar um stórfellda líkamsárás sem leiðir til dauða ofsaveðri er spáð á landinu á morgun og hefur ríkislögreglustjóri lýst yfir óvissustigi rauð viðvörun er fyrir Strandir

og Norðurland vestra þetta er í fyrsta sinn sem rauði liturinn er notaður litakerfi fyrir viðvaranir var innleitt tvö þúsund og sautján rauð viðvörun þýðir ofsaveður eða fárviðri tuttugu og fimm til þrjátíu og þrír metrar á sekúndu með mikilli snjókomu og skafrenningi búast má við víðtækum

tjóni eða slysum ef aðgát er ekki höfð ekki verður ferðaveður á meðan viðvörunin er í gildi búast má við að Reykjanesbraut Suðurlandsvegi bæði um Hellisheiði og Þrengsli og Vesturlandsvegi um Kjalarnes verði lokað um hádegi þá er líklegt að helstu vegum um Norðaustur og Norðvesturland verði lokað strax í fyrramálið pósturinn hefur boðað röskun á póstdreifingu á landinu öllu Landhelgisgæslan hvetur fólk til að huga að skipum og bátum skólahald fellur niður eða raskast og allt innanlandsflug fellur niður síðdegis sem og millilandaflug Icelandair það er ljóst að samgöngur eiga eftir að raskast verulega eða liggja alveg niðri á morgun

Árdal fréttamaður er á Hlemmi já það er að mörgu að huga og hér hjá mér er Jóhannes Svavar Rúnarsson

framkvæmdastjóri Strætós hvernig lítur morgundagurinn út

erum í góðu sambandi við hvernig hefur undirbúningi verið háttað í dag við höfum eftir fund við erum í góðu sambandi við ferðaþjónustu

rauð viðvörun í fyrsta sinn

síðla nætur eða í fyrramálið þrír menn voru dæmdir í sex og sjö ára fangelsi í dag fyrir að framleiða rúmlega átta og hálft kíló af amfetamíni í sumarbústað í Borgarfirði verjandi eins þeirra segir bæði sakfellinguna og þyngd dómsins hafa komið á óvart þremenningarnir Alvar Óskarsson Margeir Pétur Jóhannsson og Einar Einarsson voru ákærðir fyrir

Hellu og

í sumarhúsi í Borgarfirði auk þess var ákærður fyrir að hafa amfetamín í vörslu sinni og Margeir fyrir vopnalagabrot en hnúajárn fannst við húsleit heima hjá honum þeim var gefið að sök að hafa haft tvö hundruð og sex í vörslu sinni og hundrað og ellefu grömm af

og hafa staðið að ræktun um nokkurt skeið þá var þeim gefið að sök að hafa staðið að framleiðslu liðlega átta og hálfs kílós af amfetamíni

í sumarhúsinu einar var sýknaður af en Alvar og Margeir sakfelldir ákærðu neituðu allir að hafa framleitt amfetamín vitni gaf sig fram við lögreglu og sagðist hafa framleitt og átt amfetamínið en í dómnum er breytilegur framburður

sagður ótrúverðugur og til þess fallinn að afvegaleiða

og Einar hafa áður sætt refsingu

var dæmdur í sjö ára fangelsi og Margeir og Einar í sex ára fangelsi einar tók sér frest til að taka ákvörðun um áfrýjun en lögmenn og Margeirs áfrýjuðu strax þessi dómur er honum mikil vonbrigði og honum hefur nú þegar verið áfrýjað en að öðru leyti þurfum við að kynna okkur forsendur dómsins og og aðeins að átta okkur á því hvernig þessi niðurstaða fékkst kom hvað varðar sakfellingu fyrir þennan

og ekki síst fyrir þyngd dómsins en ég þarf að kynna mér betur forsendurnar til að geta tjáð mig eitthvað frekar um það rúmlega þrítugur karlmaður var í byrjun mánaðarins úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag fyrir gróf ofbeldisbrot gegn konu maðurinn er grunaður um líkamsárás nauðgun hótanir milligöngu um vændi og mansal maðurinn hefur áður hlotið dóma fyrir gróf ofbeldisbrot gegn konunni í úrskurði Landsréttar sem staðfestir niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur segir að konan hafi jafnframt sakað manninn um að hafa fyrr um daginn gert hana út í vændi fengið mann til að koma að heimili hennar og hafa við hana samræði gegn fé sem hann hafi svo

af henni hann er grunaður um að hafa nauðgað konunni margsinnis fimm manna fjölskylda á Hofsósi hefur neyðst til að flýja heimili sitt vegna mikillar bensínstöð n

er handan götunnar og hefur leki úr geymi stöðvarinnar nú verið staðfestur fyrir nokkrum mánuðum fóru hjónin í Suðurgötu sex á Hofsósi að finna fyrir í húsinu lítilli í fyrstu en hún ágerðist stöðugt þar til þau gáfust upp og fluttu út við sem sagt sofum hér og börnin okkar sofa hér bara í næsta herbergi lyktin er sem sagt aðallega hér og þetta virðist vera að koma hérna einhvers staðar úr jarðveginum þau settu sig í samband við heilbrigðisfulltrúa í september og þá fyrst

ja ég veit ekki flytja inn fyrir jól ég held samt að það sé ekki segi vitum við ekki neitt og þau létu grafa skurð við til að rannsaka jarðveginn

það gýs upp þvílík bensínlykt hérna þetta staðfestir verktakinn sem gróf skurðinn og Rúnar segir

dragi bensínstöðinni þannig að það koma ekki margir staðir til greina fólk í nærliggjandi húsum kannast við þessa sömu lykt og í verslun k s á Hofsósi segir megna

í búðinni við ákveðin

og mælingar hafa sýnt fram á það að það lekur bensín úr tanknum hér undir bensínstöðinni n eins segir í tilkynningu í dag að olíutankurinn hafi verið tæmdur og í ljós hafi komið

heilbrigðiseftirlitið hafi sent tvö jarðvegssýni til rannsóknar

við Suðurgötu sex hafi engin mengun greinst beðið sé niðurstöðu úr sýni sem tekið var við tankana Rúnar og Valdís segjast ekki sætta sig við þessa niðurstöðu

kvarta undan samskiptunum við n eins það hefur ekkert verið talað við okkur frá þessum yfirmönnum en það er búið að tala utan af hlutunum við okkur forstjóri Landspítalans segir að út frá skýrslu o e c d megi álykta að veita þurfi meira fé í heilbrigðisþjónustu

þurfi að fækka starfsfólki enn frekar á næsta ári framlög ríkisins til heilbrigðisþjónustu eru undir meðaltali o e c d ríkja samkvæmt nýrri skýrslu á sama tíma hefur Landspítalinn þurft að fækka starfsfólki lækka laun og grípa til annarra aðhaldsaðgerða við erum að forðast beinar uppsagnir við erum að nota starfsmannaveltu endurráða ekki

tímabundin störf ekki er enn komið á hreint hvað starfsfólki fækkar mikið Páll segir að það sé stjórnenda að útfæra það en fækkun starfsfólks haldi áfram á næsta ári þær aðgerðir sem við gripum það sem var tæplega milljarður í hagræðingu á þessu ári verða þá á ársgrundvelli tæpir þrír það er stíf

það mun auðvitað hafa áhrif á þá þjónustu sem við veitum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 sem er lægra en tuttugu og eitt ríki o e c d þar með talin öll önnur Norðurlönd í rauninni er gagnlegra að horfa á hversu mikið fé fer í hvern einstakling á landinu þar sjáum við að við erum fyrir ofan Finnland en við erum lægri en hinar Norðurlandaþjóðirnar út frá því má leiða þurfum að setja meira í heilbrigðisþjónustuna sem við höfum auðvitað kallað eftir líka stefnt er að því að hætta að nota plast í veitingasölu og verslun á fjölsóttasta flugvelli heims þar er árlega hent um sjö milljörðum tonna af rusli um níutíu milljón farþegar fara um stærsta alþjóðaflugvöllinn í Dubai á ári hverju enda flugvöllurinn sá fjölsóttasti í heimi neysla farþega á skyndibita kaffi og öðrum matvælum veldur því að eftir

liggja um sjö milljarðar tonna af rusli ár hvert þessu vilja forsvarsmenn flugvallarins breyta og nú eru einungis nokkrir dagar í að átak í að gera flugvöllinn

breytingarnar kalla á nokkuð umfangsmikla endurskipulagningu hjá veitingasölum á flugvellinum plastpokum hnífapörum glösum diskum rörum og fleiru öllum amboðum og öðru úr plasti verður skipt út fyrir umhverfisvænni kosti

gert að hjálpast að við að ná markmiðinu um

þó að flugferðir séu ekki umhverfisvænasti ferðamátinn segjast hæstráðendur hjá flugvellinum vonast til að geta haft jákvæð áhrif á einhverja farþeganna sem koma jú frá öllum hornum heimsins Hæstiréttur vísaði meiðyrðamáli Guðmundar Spartakusar Ómarssonar gegn Atla Má Gylfasyni fyrrverandi blaðamanni Stundarinnar frá dómi í morgun Guðmundur var dæmdur til að greiða Atla Má tvær komma sex milljónir króna í málskostnað árið tvö þúsund og sextán fjallaði Atli Már um hvarf Friðriks Kristjánssonar í Suður Ameríku Guðmundur stefndi Atla og taldi hann eiga við sig þegar hann bendlaði mann við hvarfið Guðmundur tapaði málinu í héraði en vann það í Landsrétti sem dæmdi Atla fyrir meiðyrði Hæstiréttur vísaði málinu svo frá ég bara bjóst við því besta og undirbjó mig undir það versta og þetta var niðurstaðan ég er afskaplega ánægður lögmenn

demókrata og repúblikana lögðu í dag fram rök með og á móti ákæru á hendur Bandaríkjaforseta fyrir fulltrúadeildar Bandaríkjaþings hvíta húsið sendi ekki fulltrúa fyrir nefndina til að taka til varna flokkarnir takast enn á um það hvort Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi brotið af sér í embætti þegar hann þrýsti á forseta Úkraínu að hefja rannsókn á málum tengdum mögulegum andstæðingi í forsetakosningum á næsta ári áður var málið til meðferðar hjá tilhæfulaus fulltrúar forsetaembættisins mættu því ekki fyrir nefndina í dag að ákæru á hendur forsetanum töluverðar líkur eru taldar á að hún verði samþykkt í fulltrúadeildinni þar sem demókratar eru í meirihluta þaðan færi ákæran til öldungadeildar þingsins

þingmenn repúblikana

í meirihluta til þess að forsetinn verði dæmdur fyrir þurfa tveir þriðju hlutar þingmanna öldungadeildarinnar að láta þá skoðun sína í ljós í atkvæðagreiðslu uppbygging íslenskra orða og of lítil áhersla á lestur skýrir lakan lesskilning íslenskra barna að mati eins fremsta

hann segir nauðsynlegt að láta börn lesa meira og hafa áhugavert lesefni í skólum samkvæmt nýjustu PISA könnuninni er lesskilningur íslenskra barna mun lakari en annars staðar á Norðurlöndunum og nokkuð undir meðaltali o e c d ríkja lesskilningi hefur hrakað frá aldamótum en þriðjungur drengja telst ekki hafa grunnfærni í lesskilningi prófessor við Háskólann í sem hefur sérhæft sig í lesskilningi barna segir tvennt skýra þennan laka árangur Íslendinga í fyrsta lagi sé íslenskt ritmál flókið ósamræmi milli stafa og hljóða og uppbygging orða erfið í öðru lagi ættu börn hér að lesa meira í öðru lagi ættu börn hér að lesa meira

nauðsynlegt að bjóða upp á fjölbreytt og áhugavert lesefni í grunnskólum landsins verðlauna fyrir tónlistina í myndinni

gagnrýnendur víða hafa lofsungið

tónlist Hildar Guðnadóttur í kvikmyndinni Joker í dag bættist í sarpinn þegar ljóst varð að tónlistin er tilnefnd til

verðlaunanna verðlaunin þykja oft gefa vísbendingu um hver verða tilnefnd til Óskarsverðlauna í janúar flestar tilnefningar sex talsins hlaut kvikmyndin kvikmynd um hjónaskilnað fimm tilnefningar fengu mynd Martins

time in Hollywood Netflix fékk flestar tilnefningar bæði í flokki kvikmynda og sjónvarpsþátta fleiri en helstu samkeppnisaðilarnir á báðum sviðum Sony

það eru erlendir blaðamenn í Hollywood sem velja verðlaunahafa ár hvert en verðlaunin verða veitt þann fimmta janúar kynnir verður breski Kristjana Arnarsdóttir segir íþróttafréttir í kvöld Noregur undir stjórn Þóris

á góða möguleika á því að komast í undanúrslit á h m í handbolta Noregur vann Suður Kóreu örugglega í milliriðlinum í dag Keflavík hafði betur gegn Njarðvík í

Suðurnesjaslag í sextán liða úrslitum bikarkeppni karla í körfubolta dæmdi Rússa í dag í fjögurra ára bann frá alþjóðlegum keppnum fimm eru látin og átta saknað eftir eldgos á lítilli eyju úti fyrir ströndum Nýja Sjálands í dag eyjan er vinsæll ferðamannastaður ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi vegna illviðris sem spáð er á morgun Veðurstofan gaf út rauða viðvörun í fyrsta sinn skólahald raskast samgöngur fara úr skorðum og fólk er hvatt til að halda sig heima litái um fimmtugt hefur verið úrskurðaður í tíu daga gæsluvarðhald grunaður um að hafa orðið samlanda sínum að bana í gær maðurinn neitar sök ung hjón á Hofsósi sem neyddust til að flytja úr húsi sínu vegna bensínlyktar eru sannfærð um að sökin liggi hjá n eins bensínstöð fyrirtækisins er handan götunnar þessum fréttatíma er